Ha fyeŋde bboonji fe de, fe gí fi ma húri yaa basiimdinde, banyooŋdide, ndi ho ga a bjóodi hona soog anŧidni ma, anaman meesi. Bari ngette ginŋañi ŋañi gi de, ngetta, gwili giranŧi ranŧi rafile, gii ggaadi btooti nafa. Wo teeg anan siimli ho, basgo fyende fef gaaj, fyeŋde foo fe, ngette boonji, fyeŋde fana ngetta, bbaayi bi ngette, gwili, gwili gwentele gee gi. Dong fnsaante fembe fmegsinte fembe fee fi ndi ga fyeŋde súmte. Ndi ho ga a bjóodi nan siimnde anŧini ma, ndi he saanti ngi hi ma anaman nto ngi hi ma hemma. Wo unbiiŧa njaloo njal hal ma raa mo, he giraa gilli ma nsów ginwaajile. Dong mariyasi we, fnyeŋde boonji fe, fnyeŋde boonji fe, fe gí fyeŋde ma húri yaa, basiimdinde bayooŋdinde a fi ma. Ha brogdi bjaa be de biin yo be de, be anín ma fan jandi anyaati a hódna anto dimba ma, fo joo atito yaa nesba lóoguŋ <hesitation> fooli faajingooda, fooli faajingooda. Te a wina fooli fajingooda bigi ngi mmegsinte ma bimmegesi, binyaa hódi fruŋi fduulu, ndi gyar mo bà beg húru, win wi saabu, wi ma saabutu, jarra bembe. Ndu ugí mo umeeyi, bar húri ma tínga gimeeyi gembe, njandi anbi too mo hana a hódna anto dimba ma. He brogdi bjaa be to ngi gwilin búŋ, ndu usiim biyaa brogde, gwili, geegi, gwilin gisúmna gi. A ginsúmna gembe, binúmti nfanfan, banñire bala, ban yaa ginsúmna baa, baa, binmegsi mmegesinte gbúŋ. Tita a fyeŋde fo, boli mo gdaatu inig ma btooti bjaa ma anan yaale haji ma. Bin meedi baa haji ma binyaa baa gwili gbúŋ ngi gwili gboonji gdaatu gi ma húrin yaa, bin ñaa ba gina brogdi bjaa ma, dong uduulu ma wi ma wi ngaadu me we, we gí wii biñaŋ binda=,.